Omboyi aro, ipituepe ipuere omboyi misi i ndie, esa mbaeti omombo ipitue keti jaema jarea omboyi yande rembiu yayapo ñai pipe vae.